ཐ་བྲེ་ཛིལ་ན་འཇུ་དྷེ་ཁེན་ནི་དེ་ཆུ་གི་སག་ཧེན་སམ་ཀོར་ལེེ་ཤཱུ་གུ་ན་ཨོ་ན་ག་ཁེེ་ནི་དེ་ཆུ་གི་སར་ཁྲེམ་ཆི་ས་སྦྱིས་སི་ན་འཇུ་དེ་ཁེེ་ནི་དེ་ཆོ་གི་དེ་སྒྱ་ཆི་ན་ཧེབ་ཁེ་སམ་འོ་དམ་ས་སྦྱིས་ཐ་ཕེ་ར་ན་རྔྱཉ་འོ་དམ་ཀེེ་ཕོ་ཆི་ས་འཇིན་ཧེ་པོ་དུ། ཨོ་དི་མ་ཨེན་བཱ་ཁོང་གི་ཤ་དེ་ཆོ་མེྱ་ན་ས་ཁེེ་ཀ་ཡ་ཨོ་དེ་ཡ་ས་འཇིན་དུ་ཨོ་དེ་ར་ཨོ་ག་ཧའི་མེ་དེ་ཆུ་གི་ཤ་ཆི་མ་འོད་སམ་ཙ་ང་འུ་ན་དང་ཀེེ་ཕོ་ཆི་ས་འཇིན་དུ། དེ་ལས་སྦྱིས་འོ་གཧ་འི་ན་དེ་ཆུ་གི་ང་ཆ་སེམ་ར་དོ་ཨོ་དེ་མ་ཡ་ས་འཇིན་ཧེ་པོ་ང་གི་ཧ་ཀོ་ཆུ་ཆེ་།